انګلستان یو لرغونی هیواد دی چې خپل ځانګړي دودونه او رواجونه لري. د انګلستان د نوي کال جشن، چې د ژمي په موسم کې لمانځل کېږي، د انګلستان کلتور یوه مهمه برخه ده. همدارنګه، د چای څښل، د فامیل درناوی په اړه احتیاط کول د انګلستان دودونو برخه ده.